La dulda enhunciona comu un motol dela conocencia, porque mos arrempuxa a custional, envestigal i arrebuscal la verdá, avitandu acetal la enhormación sin analís.